Noy innde maa? Ngale ngatta? Mi tcamaymo Nini, ngam mi anndi konko moye, bo dume mo wawaata. Daga ɗom mi anndai non no mi waɗaanata mo.